Ngɛ zhinjɛ nga durɛ meni zhɛ shapa mauɧ nu makaranta, ngee suji an nge zhe ge ti leni au nuda aba tɛrɛcɛ nzhɛ me gure ma shapa biyi kwo bino baba n zhɛ me shire bu nu da bwa gondu nazhɛ mo hwo nu mu gonƌu. Nae zhe nu da gondu ta ngonen na isha hiɧ uwɛ ma gbalstile uwɛ maa gba bɛ ghɛ banda iɧ uwɛnɛpa tiya shɛ tilɛ tɛ shɛ uwɛ maa bu lono uwɛ ma bi zhɛ ba nda ugondu ata. Ebi sheji iɛlɛ, itɛkridɛ arukwukwu inɛɛ nɛ naruba ebi sheji eɛlɛ tiya gha inɛɛ nɛ abu peri jita ta. Ebi sheji iɛlɛ ta, ebi ci nuda bu gondu bizhɛ bagiga, a tiakanati mbisegeni uwaa ki aka naana eti kepi n zhɛ me gure ni hwɛ, n zhɛ ma zha me dicinje miauɧ mimi, me guricinje an ni hwɛ, tizhɛ tayayi mɛyɛ hwana, ati yɛ yimɛyɛ tɛ ywana. Nzha ma giga ya atuba na aba, apata ngɛzhɛ ma giga ya atuba na aba, apata ngɛzhɛ mo hikokono iya na ɛzhɛ ɛnjɛ nu da ba tɛrɛcɛ. Gambadu iyi nɛ ama nƌa, shɛ wɛ ma ma nda, uwɛ ejimi uwɛ beyi nu da mu gondu, n zhɛ ma zha mɛ njɛiɧ, ma giga pata nzhɛ mɛ njɛ in. Aba du inɛɛ nɛ shɛ wɛ ma gha apani an gondu hwɛ, ezhɛ giga, azhanda iɧ, a a jɛjɛ butu butu ban da awa nƌa, aba du zhɛ na nda, bino aba du zhɛ nan da inɛ bwɛ bizha kwuba ma izhɛ mama ya akpala waba-o. Ganji ana ata ga hwa, yashɛ akana ga banɛ iyajɛ ugudu nɛ na ama da ugambɛ ofugo okata gabani tayo jɛ butu na shɛ ma butu zha ba saga ukpogu cinji tizha, tazha atu kuba atu suya imɛ a hum tanana jin abubi ta wa hin zha han gurɛ aka na a hin gurɛ hin zha haguga handa cinlwa a hin, jin cinlumo ya hin tana ni cɛn biyarɛ ba pua hin ya arɛ ka gushɛ go a hin gushɛ jɛ unana shɛ una hin hizha hin shego ihim zha ha kuba ma tu binyano tu hin yashɛ bizhɛ shɛ kɛrɛ bagugo ya buzha shɛ bu shaga ya ɛlɛlɛ uvwnwna ilɛla shɛ jɛ tuwa biyɛ tiya a bizha zha uwa ma gba urinji abu zha banda ma gba uyz gana, uguda go ata da abutana jin ganata ahin duru manɛ taya shɛ ma abi a hin tanaji gata hin zha hagura na ulugona shɛ ma guga na ayajilo bu, abu jiji na yajilo bu yima gaga aka gana amo yima gaga yashɛ ga gayima gaji aka mɛ ana na ga erɛ ma da ga yarɛ ma gugo ajijɛ gane kuga cin gbalu babana erin ma guga atin jiji na aka tidijɛ iya ma yishɛjɛ ga iyi shɛ jɛ na ata tindijɛ.

Nuda butracɛ izhashɛ maya ma samɛ na aka na a a ncɛpɛ na zhɛ ga zha ma hin izhɛ mazha ma bawa ukuribɛ ata na zhɛ ma jipa zha ma ncɛpɛ nuda ba tricɛ aka elele a nelɛpɛ bizha ba ku bama aka ɛlɛlɛ a cɛpɛ luhana ugamba ufu go ga zha ma bana nu ubwa ibɛpo ajiciɛ shɛ shɛ ma bana uningo tabiya ma hulo olugu ugambi ufu go matano jo nu urin mama gushɛ go iyɛ na ga zhɛ maya nu urin muu mimɛ kɛ kin nɛ bɛne ba ba ibɛ po ya wani ma ma uya jɛ ako numau mini maguga naba yaji akana ga zha ma bana yashɛ gona ojogo upa naba yabi bizha buma butano nu hun go jijɛ nu hunu ama hikoko na iyɛ na mau mɛ mɛ zha yada yashɛ apanɛ shɛ a ugundu izhɛ mapana ugundu ukai mi ga zha ma pana an nana a zhana da na na shɛ uwɛ ma aji a hwi izha ma hin kon un ga hin kani butu butu mo pane bu iyɛ na ba gushɛji a pata ga kubi ma gba a huw an gbarɛ tu huwowu ma kanana a ama izha ma bana ama wama ma gurɛ kashɛ butu butu buhuuɛ how ugudu uba bizha bu ku ba ma a kpala na ba zha butu ba elele shɛ ba bana hu zha guga ba jiji ata butu butu bizhɛ ma ta hgwɛ ko tas shɛ uwɛ ma gabu bighɛ bu jiji shɛ gabu yau du zhashɛ guga gmaba du ganji izha ma ishɛjɛ ma hulo ba pata aka alele abu huji ushɛ a hin zhajɛ o bɛ zha ba m aba ɛzhɛ ma hulo ba bata tishɛ a twa na an sanga kagu a sanga uhun butu zha ba sa uhɛ buya jɛ uroba a buzha ba gushɛ go uga ta bu sanji bizha ba gurɛ ya nu hun. Gana yashɛ ta aka shɛ wuma zha uhin utima unabo bi erɛ buzha ba hun ugu bu ugu bizha ba gushɛ go ukuribɛ, alugu go alele tuma tunama biyarɛ ba zha bazha ba pata ba gushɛ go ukuri bɛ dugo alalala a dua atabarɛ ta zha ta duwa na ban a shɛ na cijɛ to dugo to dugo tizha ta da ta vundo iyiti holo ko ujiti uta tatu tizha ta duwa ata parɛ ama mabu tuba bizha ba gushɛ go ukarɛbi inata nam yayshɛ ugu a hin gushɛji hin un hawi a hin jita a yabi kojita utatatu. Bizha bizha nuda gudu bazha nudo tricɛ tu bu abizhɛ na da tricɛ bi zha ba hulo nano apata sasa na, apata ba shɛ ma bushɛ baguga butuzalyi shɛ ba guga gana ato o ibɛ du yu pani apkala ushɛ muna bana muna rɛjɛ ibɛ da ka ya ma wara ma da ugudu ga bɛ ufu go ru uran mu muna bene ulugo anamɛ un aba chigo lugo utima namɛ una ba alugo shɛ ohigo ugubo una ba tanda ugubo hotu ba lalɛ yajɛ a hin holo tu kapishɛ ga, unaba yashɛ uwɛ wɛ tu kuna ta kuna atu sotulunu tusotulanu ta sujɛ ta sapa ula ta sapaga ulala uwɛ ma nata shɛ kakanɛ uwɛ, bɛzha ba kulawa ma atwa ga aba zhma hunga timɛ. Abujɛ gona ata buzha ba gushɛ go ukuribɛ ba hin utuima butu biyɛ gana na buyi kwo kaga na uhin uba du a mazhɛ mada ugundu ata atanzha ata han utima utima ata utima na shɛ na tu bila tazha tada tubila, uwa wana zha yatono abibanɛ gana ata nu uvwngula shɛ jita bu godu jita ga shɛ jeta bu sati abu bani nuwana nu rumɛ, bizhɛ gulonono no hin lo uwa bu zha ba ku ba unimɛ shɛ bizhɛ ba gulo ba guga nu hinbu ya abu durɛ mani bizha guga baya iyɛ mayɛ muma bu bizha ba guga adua ka ushɛ iyɛ utɛ ibɛ abizha ba daya numwa mubu akana ahin jijɛ shɛ wada jɛ bɛ bizha ba duna ya nu ba ukuna ga bu shɛ uwɛ ma adua ata abu zha bada, adua a abujɛ ba zha ba kuba ma butu butu zha bauto pata du ahizha nagushɛ may a ruha rɛbyɛ ya ahaba na buyi kwo bu, hin zha ha guga gaya iyɛ na a hin muta tatajɛ ya bambu so bu abuyikulo tugaga banɛ haw iyɛ ga gushɛ jana nazhɛ abu bizha baulo ba biso bu tishashasha uba na nubu ganana ta agwatana ubu kapishe ɛ ganɛ yabu kapishɛ ga at iyi na abu zha ba kuna nu uhin. Bɛzhɛ ba hin hu ubɛ a buzhɛ ba ya hin ɛbɛ uhuwo bɛ zhɛ mabubiso aka na babu bɛshɛ ba yima ga iyɛ na shɛ ma panɛ bu, ga nata uhin zha yana nama ɛbɛ shɛ urin mu nana shɛ ma mu na bana ujɛjɛ shɛ ishɛ butuna ba rugo ugodu tabiyɛ, umɛmpo ko ashɛ birɛ ga a zha a wanaga na oto lele unaba ga banɛ ɛzhɛ mada iyɛ harɛ nu uvwnga ɛzha mapana mau mɛmɛ iyɛ mayɛ ga bani a iyɛ mayɛ atɛ ga, sijɛ in yashɛ shɛ uwɛ da gudu izha ma da ugundo nana gazha mada butu na ba gugu nu ugudu oko ko kaka u ma guga nana shɛ uwɛ ma iyajɛ aya jɛlo ugambɛ ofo buluga suyani shɛ butu ga zhama suyana uwa jɛmɛ ma bizha ba bana bada ugundu bu zhɛ ba gushɛjɛ ukuribɛ bub a shano narata bu nana abu zhɛ bauta gana umuma bu, aka ata abu gashɛ jɛ un a ba pan mau mubu iyɛ nɛnɛ izhɛ nay a nu ulugu aba da tricɛ gab u du bizha buzha kuba ma yaki yina a bu shani uwhen bu zhash na ma gana ato ibɛ ya wanɛ wɛ ma iyɛ hahrɛ nu buga ata ga ishijɛ ga yɛ yimayɛ gadur mani mɛ izha ma hulo nuda na shɛ ma hulo nanana shɛ umɛ ma izhɛ ma bajɛ iyɛ ujɛjɛ kwakwa i shɛshɛ kakwa butma ba ma hin izhɛ ma gugo na olugo kuka na ohi ma. Alugo na gazha ma guga mi na guga kuka muno hunga ulugo nag a zhɛ ga ginɛ impɛ ma shio mɛ namɛ kuma ushɛ butu kaka ma muna zono iyalɛ na palartu shɛ a guma uhɛ shɛ ga na gashɛ ma ban nu vwnga ata gana ubuyiko mɛ ujɛta ubu stati ga durɛ manɛ buzha shɛ do ba dula mamɛ bizhɛ ba sugo umɛ nab u ba hulo na ehelo abu hurɛ na a hiɛlo bizha buna gana a hin uwa uwa nu virɛ mɛ bizhɛ bagurɛ a hin gana olumutu gaba. Yaji ma ba zhɛ na ohinli bizhɛ gbalu jin bazha basha no uwa gumme, iyɛ nani abu zha ba ya huwi una namɛ na hinto ibɛpo bizha ba jos gumbe bu buna na ga gana uhinlo bu ba na gagani ohilo bu bizha bagurɛ nurumɛ, bizhɛ ba wuto yaba da tulagu na mauba na tudicin ta ata bizɛ baku ba mau bu zha na oshi ago bu no sugo du mau mu bu, buzha na suga a na ohinlo ata aba da zha a oshiji go yanda gana abuna biso gona hin yashɛ pada butima ugata abuzha buna bisogo na an ibɛ po ya wanɛ uwa wana bani uwa tanɛ izha yasha iyɛ na zha mi guma na uwama butani oko tu yashɛ butu na mo rungo majala kaka iyɛ umumo mu izha yaya mazha aba ma ba a ma gurɛ ama zha bana. Uwɛ ma na gushɛjɛ ya shɛ ga kubu haw biyajalo mɛ ga ku bi hiyɛ shɛ, ishɛ na bu na ga izha ma jalaka buna yɛ izha ma hnn bu nana how uta bu hujɛ shz yajɛ su gana yashɛ, buna ba liyaje lo how gana yash ma han a wol ugu shɛjo hurɛ tu hurɛ, ta hulo ishɛ tuma ta da a tuba na ba, shɛ. Ugundu ya hinlo tizha ta hulo, ushɛ tima tizha ta houni yashɛ atabarɛ ati zha ta do tizha ta do butu ba lele ka yaji ubu tuwe tizha ta hindi atu ba tu na bo ata do go, bijɛ shɛ shɛ bagugo and ga zha izha ma sugo mau nana iriɛ ada bina mama baraka, uwɛ jɛmɛ uwɛ bayɛ. Uwɛ ma uba ata du irɛ ma bada ini yashɛ abu gajɛ aba zha go bu ko kaka, ubaraka ugbarahu mau, mau zhashɛ ina alɛ tanɛ shɛcɛ, bisogono yau bu uhura nana aba shapa, aba zha uba nubu nu tono bu da nu uhana biyɛ, yau bu du bizha ba wa abuno ata nahuna ubɛyɛ yashɛ aba kuga gata sai. Yau butu wanɛ bɛ zha ba guga, wa napo ashɛ bɛmpɛ ma bujɛ shɛ bna bu ibɛ jiji shɛ dai yashɛ atatuba ga tishɛ tisashɛ ya abu zhɛjɛ nu uvwnga abiyi yi mayɛ uvwaga yaga lugona abishɛ ba zha bi du ga sashɛ um ma nanuma nu ishɛ iyɛ na gasa sh iyɛ harɛ nuuw nga. Butu byɛ shɛ babana bazha bajalaka ki abi bani a bujula kacin bizhɛ ba da amba gi gana namɛ nu ushɛ pug a un suji ka iyɛ tusuka una sama usuji atwa ga bana nu unwunga izhɛ ma jalaka kin iyɛ nag a shɛ maya nu umuna mu unjiji shɛ na ibɛ ubɛ ga gushɛjɛ ubɛ sa ganɛ iga ganami nu ubɛ, ga namɛ nu ubɛ bana uta ga jishɛ ka o yashɛ iyɛ go tu su ka ga sushɛ jɛ izha ma shapa mazha mada ugundu, mu ma da ugudu myɛ tu suka ta biya na ama sugo atwa ɛ ba du ka yawanɛ ma gu shɛ go apa ta iyɛ, sabo do naka tundu haka gamba du ma goshɛ go iyɛ na ama jala ka cin ma gushɛ ɛ ukurɛ bɛ una a maya nu mau mɛ amya yawana yam au mimɛ, do ma pana an ogushɛ o iyɛ tu umrugo na a gushɛ go iyɛ tigya apa ushɛ uda ba tirici, iyɛ na a ma gushɛ go ama tupa ibɛ shɛ ga na iyɛ mɛ utuso ci a ma suka nu mu muma, aba ta atiyaji in yaga shɛ uwɛ ma ma guga nu hinwaɛbishɛ butu na shɛ ma rɛjɛ iyɛ o gana abu zha sham au bu, mau bu du zha ma bu gbara ka ga na ata ibɛ du ya wanɛ iyi harɛ nu uvungwa a hugo tu ma tu namɛ bizha buma kuba. Auhugo a hin uchijɛ na mɛ unaba yushe okoshɛ lonaba namɛ unaba yashɛ aka a hin azha a suna umono, una ba atwa na zha ata uko go unaba na ba muna shika kani an una ga yarɛ ma shɛ kana, kanɛ an ana uwa mɛ shɛ ta ashɛ abu hin buzha shɛ ida ga na ato asha bujɛjɛ kwi abu zha bu guga ajijɛ ubɛ ya foshɛ jogi ugutu ubutu togo, uwara cin bu uwa racin bu ka for shɛ ibɛ abu bwɛ ya samɛ guga a hin ukua gbɛ yigono gbɛ ibɛ po urin mu shɛ uwa ma majala kajɛ, iyɛ harɛ nu uvwnwa in aba na zha ga bani ga zhɛ ma jala kaki yɛ na atu zhɛ ta ya nu mau mɛ, ibɛ du ka du ya ga yajɛ ohilo hɛlo ata aba iyɛ harɛ nu uvwnwa gazhɛ nuda ugundu ga gurɛ izha na hinlo izha ma hun utima unana shɛ uwma tizha tayaga yimiya uzha shɛ ma so yimayɛ mɛ nu bug a una kulanɛ ibɛ ata izha ta ya wanɛ po asha uhimwa uwenɛ po tashɛ uwɛ ma a buga du ya wani ma tajala kaka, ibɛ po du ga jiji shɛ shɛ unɛ ma iyɛ harɛ nuvwngra izha nuda ungudu gajiya ogogo umpa naba yabɛ. Uga wana a aba gurɛ nu da gundu, gazhɛ ga gurɛ nu da gund ata unaba ya no unhinlo mɛ mana ma a nahin lo ata mawa ata ata anda tuma ga wa atwana ada tuma gatwaga ada tuma tizhɛ ta da ungundu azha ma pa ni unana shɛ uno mu, yashɛ jita ugushɛjɛ shɛ atawa ga shɛ atwo tuma o zhɛ mawa a tacano ata ukpanu ga zhɛ iyɛ pani ɛzhɛ ma gusha go inana shɛ tɛ ya tɛmɛ, gabani apata izhɛ ma bana shɛ yashɛ atwa ga da gudu shɛbɛrɛ ada ugundu a shɛ birɛ izhɛ ma wa an izha ma da unguda ga gashɛji apata izhɛ ma lashɛ jɛ pana uwɛ mɛ shɛ ta ko wonɛ jɛta unana banɛ, uwa wana tanɛ bujɛjɛ zha sana no shɛ uwɛ jalu ubɛ zhɛ mani du ka mau mɛmɛ uwɛ ma ibɛ mau ata nu uvwnewa atwa uve durɛ manɛ a hin dum manɛ a hin zunanɛ atw vɛ durɛ mana a hin iyɛ maya uvwngwa a hin zuna na a na wɛ nuyɛ azha wano nu da tiricɛ bizha ba sugo an una hin hin ta nu uran mu uzhɛ ma tulani an.